<hesitation> Ny roa arivo rôpolo efatr'amby zen̈y amy nakà midika ho taon̈o araiky ten̈a niavaka feky taminakà izy io fôtiny tamin'azy izy io zen̈y niaro tao ndraiky ny tsara ndraiky ratsy jiàby, de ten̈a karàha amy nakà tsy de nanjary taminakà feky izy io.